هوايتي المفضلة هي القراءة، أستمتع فيها لإنها تخليني أعيش تجارب جديدة وتوسع معرفتي وآفاقي، أحب أقرأ في مواضيع متنوعة مثل الفلسفة، والأدب والتاريخ والفن، كل كتاب يعطيني فرصة رؤية العالم من زاوية مختلفة عن الأخرى، تمنحني وقت هدوء وإستجمام بعيد عن ضغوط الحياة والمشاكل.